Nini kana vukire na churi; chakwanza kabisa, mvuke vana vane valoke nashure, iyandae kani valokire ning'onze kani fura, malikire fura dee ng'anze kue vyombo, malikire kue vyombo naanze fanya usafi, dekindri, fera ndriwerwi, safisha ndri kanibanda languku nivavikire namaji, ndri humura ahu, natite mwana umududi weza mananaanza mwandera chuchure ntarikinuka, narkinukaa ashana labda naterekire unju humwire, naenda arumula alikinuka naanze muya nahumure, numuhere uji anywe? Kani okobwita ukanalikikala nyumbii nie, ndrohumura ahu. Naanze kandaa kani kinchotereka lbada namusi, ufuma rira ukasake mboa ndri humura si- ndruhunduka maa ng'anze fyanda kutereka chakurya choo chamusi. Ndru humura kani nikanda kanda kanda ndrakali ni mboa, kani ndruwuru ware akani kulna chingarama nandire kabane ndizi au nivirasi votera kula musi. Kanda andri matereka nise? Rujo humura atereka ahu jii nanii iteremaji, maurye nise chakurya chamusi mandale kidudye jujovuka labda kani nisaa kumi, au da saa kumi namoja muda mwe ndrokona ninahumurukire nijovukawu malanga nise akanik undukilva, shule. nivandera nuvachakurya, varye, voulihumura urya nakane nevyombo vila vyamusi, mafila chafikira chokaanza kanda kani chakurya kichu uchiku. Humura rekaanza nisivanda chakurya cha uchiku wee! Mpaka jimpeleke mpumule, uchiku wingi wingire, ndrumu ulala ma ukietera nise ikeyi maji uchiku ira, nijohumura matiki kikala. Urye isitisa vyakura kani vosia ukani ukanivinga valu vanyume vamalivo kumana sulvase vasinge ilitirire vosi tuku wingi sana ulakalubwee ikiwinga akili yobweeki. Mave vari varuvava mare vari hawa hehi mamukarya, mambo ukavarekera vavingi muda vivi ujorye. mama ukaanza kihumuruka labda kanilanga televisheni, kani muhumwire ahu kani mwene usaka koo lala akalale, mwene osaka kikala endelee kikala, basi kani kolala tise <hesitation> makuva tahumwire.